د کاغذ د جوړول پروسه داسې ته چې د ونې لرګی د پوډر یا هم سي په ډول اړه کیګي، بیا وروسته دا سی له مخصوصو موادو سره یو ځای خیشتیګي، او دا ګډ شوي مواد بیا په قالبونو کې اچول کیګي او وچیګي. <hesitation> له هغې څخه وروسته کاغذ لاسته راځي او دا لویې تختې کاغذ بیا په کوچنیو تختو او نریو تختو باندې ویشل کیګي.